सफेद रंग ते पहिले मइयें मन में आते शांति। सफेद को मतलब ही ज है, शांति होतुये। बाकें बद मन में आते क्लाउड बादल बदलानो को रंगयू जो है सफेद होतुये। बाकें बद मइयें मन में आते खाली पन्ना खाली पन्ना कउ रंग सफेद होतुये। बाकें बद लाइट लाइट को रंगयू सफेद होतुये बाकें बद जो है मइयें मन में आते स्नो, यानि की बर्फ कउ रंग हो है सफेद होतुये।